بالنسبه للثقافه ديال الولايات المتحده فهي متنوعه كاينين بزاف ديال الاجناس وكاينين بزاف ديال الناس من بلدان مختلفه كاينين في الولايات المتحده الامريكيه يعني الثقافه ديالهم متنوعه يعني ما عندهمش ثقافه واحده عندهم مجموعه من الثقافات يعني نقدروا نقولوا في الثقافه واحده كبيره